<noise> ʻO ka mua e ʻimi wau ma ka punaewele paha i kekahi ʻoni hoʻoikaika kino makemake nui ʻia wau. A i ʻole e ʻimi paha wau i kekahi loea i ka hoʻoikaika kino ʻana e aʻoaʻo mai iaʻu i kekahi mau ʻoni hoʻoikaika kino. Ke hele a maʻa wau e wae i nā mea i aʻo ʻia a kūkulu i kaʻu moʻokiʻina hoʻoikaika kino.